Aa ndana de nə kə oho, mukh dana. Wo ɟala ɗa kohum mudana. O nubudi, koohom nak dana. Tegada kohum mukh daniye. Muudani, yaabəde pasen, mbogo daana, kaŋg gərayiko. Yaa, tə in dan. To oho gərayin, wo tu uunu. Wo gariɲat oho ɲaan, nɟaŋg tohoɲ muda kaawo, teŋge reɲ de toho ɗaniŋg. Diim nde, roɲa, zakir gi biɲ gatə zakarkiɲa. Wo to wada haɲi, wo to oroɲi. Detabo humiɲ ohok muk dananin, muk aɲe muk pasane, muk ɟete nab daanane. Woo, koto na ban na daan tak. Woo, teen; teya tuu, mukdum muk dananen. Mukdu mukdananen, tiya, tiya pasa marawaay. Tə kəra hadegene, woɟene kuwenku. Naŋg te de, dee də tə uŋg kaskee de de faayini de de fayinii, de de nab got na kaske. Taan mukdana nan. Ya garboto naŋg gedaa. Woo, garbatə. Taayen gada, tendey got na kaskə mu de mudana. Dere tabo, mukim pasa nan. Yatu uɟu. Tasana ha. Woo tə urfi kir dana, tə ot gartə ciɟi, ta asuskə gardi ciɟi. Yolho ma banak ti yolo ciɟen. De tar taarnan, yaatu tariɲ matak. Mbuda anan, na mukhdan efen, mudə mudiiden, taan, teda ohomu daananan. Nam bomuli, mu pasaŋg. Oho yolon ɲe te garda yoloŋg ne. Wo ta nab biyoloŋge. Moo daanən, tə tə daras ko, tə kə tə daras kə danaa wo tə. Lab dana, zak kər gə got daana, yutu uɟey gartiyee, argar ciigi.